E wu jaboon k'olik <hesitation> njel e kchuknik a wixoq chi chirch'ajik s-aaq por ejemplo e ki kch'aj wu qa'l wu wu pantaloon wu kmi'x njeel i <hesitation> k'olik <hesitation> ri rchukneem lo ke es este limpeza rech jaay por ejemplo <hesitation> chu rch'ajik laq i kikb'an <hesitation> wu limpeza chjaay ruk'wu jaboon i es una utilidad ke kchuknik en toda la familia chi wu jay.